Sasa avana esaino, vana veisaino sivari kama efwe vari vakhare taa va anyuma ao taa, anyuma ao niwenyanga khuthia khutekha nomba khuteshia, yavethangao mundu wanjira, wanjira uno yamanya mukhana vilai. khandi wanjira uno mpaka ave niyamanya musiani vulai. kho khare ao vyarithingi mbu yamanya itabia yomukhana, yamanya itabia yomusiani navukula avandu vano navarimasia alala, kho niwenya khutekha, kama isaino vana vakutaniranga mutown, muthitown omo nori mukhana jenyekha omanye musiani uno vulai, othie omanye wavu, othie omanye wavevusi veve, omanye luyha lulwe, musiani yesi khandi kenyekhana athie amanye wavu mukhana vulai, amanye mima kiomukhana vulai, amanye avevusi veve vulai, khuvateshiane. Lakini avana vaisaino shivakholanga vakutaniranga saa mukulu eyo vathia khukhola thikasi munairobi, mombasa nivakutanirayo, nivavukulana, nivachaka khumenya, vana vano vanyala khuva nivamenyanga na aundi nivaluhya lulala. Sasa khuvole kama vasithethe, aundi mukhana ni vwivo naye musiani nimusithethe, sasa omanyire valapara mbu etho nithimbia thiviri tofauti, khane mukhana ni vwivo ninomusithethe naye musiani nimusithethe, kho onyola vakhateshania, <hesitation> mukhana athie wavu avole anyorere musiani avundu fulani noluyha fulani. fivethanga filai khandi mukhana yesi athie wavu avole anyorere musiani avundu fulani ninoluyha fulani, fivethangaa filai, kama wanjira nariwo, valanganga mulusungu mediator, omundu avethanga akari womukhana nde womusiani, wamanya mukhana oyo vulai, wamanya ritala riangu mukhana vilayi riloko niririmo yamanya, vuri shindu shiri mungo omo yamanya, khandi akhava musiani we aina eyo vuri mwima kuri mwingo mwavu mukhana kenyekhana kuve mwavumusiani khuvelewane, lakini vindu vya vatolanga saa mutown evo <hesitation> vamenyayo sivamanyane mima taa, vekhala muda kidogo vakhakosana, kenyanga mpaka osome musiani mima vulai, mukhana asome musiani mima vulai naye mukhana yesi asomwe. Mumanyane apana vindu vwakhuvukulasa liwithi lala, unaitua nani? Ykhavola lira, nawe unaitua nani? Mara moja wiki moja wameoana. Sasa hiyo sio ndoa. <noise> Phienyekhana mukhana <hesitation> amanye musiani vilai mima chie handi musiani amanye vilai vima chia mukhana. Nifiva finyalikha, <hesitation> arume mundu ngamukhana. Athie anoneresie wavumukhana uno vekhalayo varie. Handi mukhana yesi kenyekha ave nende mundu womulai arume wangamisiani. Thie arundisie litala elio liekhala lirie. Mumanye mbu munyala khuva murio nisimuteshiana ta, aundi wavumukhana mwima kulio kwalali wavumusiani ta. Kho mukhana niyetha sanyala khumenyayo ta. Nomba musiani ateshie mukhana womwima fulani kuli mungo mwavumukhana, shanyala khumenyayo ta. Kho vyenyanga <hesitation> mumanyane vima ovulai vulai, shiethi ndani kabisa. Vunini vyenyu muvee vwa muda mrambi vukhusiano vuve vwa muda murambi. Khimumanyane vulai lakini vindu vya liwithi lala oh oh oh wakhanyola khuthinthira vakhavurulana wakhathia vakhevula vana mara moja, ifamilia hiyo imalanga inyasukha. Varekha avana vachaka khunyakhana. Vuri athia eyi, vuri athia eyi, shikira sivavukula muda kwokhukasia vukhusiano vwavu taa, vavukure avevusi vavu vavarimasie alala, onyala khurerera mwivusi omusiani undi nomba orere mukhana nakhulorera, oyo. <hesitation> Nomwivusi nakhukania mundu oyo wachana na yeye, rekha khulwanakana ninaye taa, wothirira indoa yenyu simalanga iva indai taa.